Ñy toetsy ny ñ'andro a Rôiôminy angy moa: Matetiky manintsy, misy avao koa Ñy toetsy ny ñ'andro mando lava, misy koa ñy hafanà, amin'ankapobeny, misy koa Ñy toetsy ny ñ'andro mañ'ora.